عشان نركب قطع أثاث أساسية، أول شيء بيكون معانا أدوات مثل مفك ومطرقة، بنقرء تعليمات عشان نركبها بالطريقة الصحيحة، بنجمع الأجزاء بنثبت البراغي بالمثبت كمان بيكون معانا إضافة أجزاء نهائية بتكون أحيانا بالمطرقة وبنتحقق من استق-استقرار الأثاث وثباته، وكمان بنتأكد من أن كل شيء في مكانه وبنحطه بمكانه الصحيح وبيكون جاهز.